<noise> Ya, fahazahoko agnanjy zegny, magnôva le fandrahoagna sakafo, satria ho, <hesitation> agnao zegny kaofa mampiasa sira vaingany, <hesitation> raha- tokony raha elaela androhoigny maharitraritra agnaty vilagny zegny raha andrahoagnao, fa kô tsy zegny tsy ho levogno môko izy e, bolongany igny zegny par rapport amin'ny raha vovony zegny sa mba araradraraka hely fognany tsy mahadigny ela izy levogny avake.